Warna coklat au mengasosiasikan no kestabilan dan keandalan. Au berpikir coklat warna yang mengingatkan pada hal-hal alami dan memberikan perasaan hangat yang stabil.